Alali me na tēe goye-goye me ibubele tein ye ane sime alali ane ibele tein ye sime alali me dein ana ni biobele ane sime te ke ani priye oyibo be i sime bate o mu dogo wari prite bebee birbele anibo oni, shei iminabo so oyibo asime ba te-o, i kiabo so oyibo inbo sime ba te lokoloko iwari sinba i ikiapu sin ba ina bu kura apu goge-e j ina sin, i ina sin kuma eneme la kuna dein a ke biobelai apaka bidi o kapu gbinba, i mu woko swai i okro gbin ba, i ye toma o swai o gbin obio belai ani saki piki lokoloko onorime so i biobelem a gote ovalibe biobeleye alalibe i menji weniii̱ kura toru saki na kura kuno nia na ami bio bele so te ke <noise> wana prim mineso dein obio bele na ibi because i yen ogbo.